Kieɗ, Iba, Ita, Inañ, Itin, Ituikied, Itiaba Itialta, usukkied, dup. dup ekied, dup eba, dupeta, dupenañ efid, efid ekied, efideba, efid ma Iba, edip ma Ita, edip ma Inañ, edip ma Itin. edip ma Ituikied edip ma Itiaba, edip ma Itiaita, edip ma usukkied, edip ma ndup, edip ma dupekied, edip ma duaeba, edip ma dua eta, edip ma deuaenañ, edip ma efid, edip ma efidekied, edip ma efid ma efideba, edip ma dud, edip ma dupekied, edip ma duaeba edip ma duaeta, edip ma duaenañ edip ma efid, edip ma efunekied. edip ma efuneba, edip ma efudeta, edip ma efudenañ aba, aba ma kied, abama Iba ama ma Ita, aba ma Inañ, aba ma Itim, aba ma Ituikied, aba ma Itiaba, aba ma Itiaita, aba ma usukkied, aba ma dup.